जश पनीर ए। ते सीओ चार प्रकार को हो। ते तेतु दो सारो दूध ही दूध लगो। या तेतुक दो पानी कनिक बी ना पेरनो पदो। तेतु दो चौपड़ ची होंडो मिले दो। ओर चोपड़ भी मिलाए द।